Daafeŋolu minnu ye a loŋ ko i ka maamaŋ baake suutoo la moo se a foloo noo ňinoo la. Iyoo niŋ ňinoo bota jee, wo ka tara feŋ ňiniŋo le la moolu le la maadulaalu to. Niŋ ňinoo bota jee i be ňankumoo ke la jee.ňankumoo niŋ a be i bulu suo kono tumadoo i se a maakaŋo moyi i la korikeetoo kaŋ, bari a ka ňinoolu le ňiniŋ. Iyoo, wuloo wo ka tara suo kono le kantoo la. bari a buka haaňi, niŋ a ye maakaŋo moyi, a se wuuri. Haa puru ko, moo ye a loŋ ko feŋ ne bi jaŋ